أول طريجة لو أنت في عندك تعليمات في الجطعة اللي جايتك، امشي عليها وسويها، لكن لو ما في تعليمات وأنت حاولت إنك تركبها بشي بديهي، وما مشت معاك، كلم ال- المحل إللي أنت اشتريتها منه، شوف إذا في بيرسلك أحد ي- يركبها لك كان بها.